Si shumica e shtazve tjera edhe peshqit komunojn; me njoni tjetrin përms feromoneve. Kur duhet me e dit’ a jon t’njejtës specie, a jon t’njejtës koloni, ose nëse jon vllezën e motra peshqit njihen përmes feromoneve. Ndryshe prej ksaj ata komunikojn’ mes ngjyrës, tingujve ose pulsimeve elektrike edhe biolumishencë.